Eeebawal mediyaw bwani kamaroun on, mediyaw go kamaroun den den, harhan den mediyaw loramiyah kamaroun, ni amiyah la kamaroun also. Say!